للمغامره لدرتها مأخرا كانت مثيرا إيه، كانت في <hesitation> كنت في تاكسي، هذاك تاكسيور كان شخص مسرع علابيها كنت حاصله نيشان معرفتش واش من أوتيل ن-نكري فيه و هو تاكسي راهو يديلي كل بلايص لذا كنت خايفه شحال تجيني فاتوره و في ماريكان تجي غاليه، علابيها كل مرا نقوله شحال شحال نخلصك و بعد كشافني تقلقت هكذاك، قالي أه صحا قالي <hesitation> متخلصينيش <hesitation> نستناك كري غرفتك تع لوتيل، ككريتها قالي تحبي نديك تتعشاي كيشافني تقلقت هكذاك، داني تعشيت منبعد خرجنا في رومانسيه <hesitation> إيه كانت أول مرا نكون مع واحد، كان نوع ينحب بزاف بزاف حنين، غواني بزعاقته، كان يضحك بزاف، حكمنا يدين بعض و تسالمنا إيه، هاذي هي كانت مغامره بزاف بزاف شابه، بصح مكانش كاين تلامس جسدي بينا حنا زوج بالرغم من أني كنت في غرفة أوتيل بصح رفضت يجي غرفتي، إذا قعدنا برا، كنا نتسالمو، نتعانقو، إيه كانت هايله كانت مثير إيه إيه.